A aniny ka, aniny maromaro avao ka gne gne voamaigny, afaky ampi- ampiraisigny amin'ny ohatry zao hoe voamaigny miaraky amign'hena, afaka voamaigny maromaro, afaky hoe ampiraisigny ame trondro avao koa, e voanzobory io zao ohatry matetiky aninay zany ro, voanzobory io ampiarahagny ame fiasara, aniny maromaro izy sa, amin'izay mety ame fahasalamagny.